Toh ma səə pətin hudken adi shi gbəɗkin nɨngganə kunun zaaki nda səɓoh kunun zaaki ngga njichi achi mɨ gə kunun zaaki nggɨ tsapəngən har maa tii tukurə nda gbədikenɨ ring gi gɨye gbəɗtɨnkin dən kunun zaaken nətsu dɨ kwama garuin hiya riɓa kwaman achi mɨ riɓa hiya dzi nja ‘yan achi mɨ nja ‘yan hiya rə kudakung nggɨ hohorken ndaa kanampari ndaa chita afu hiya liɓan hiya dzi hɨɗyan, hiyashi a him kɨrya hiyashi dɨkə’ə mbi’inəa ɗiwo ambi’in mɨ hɨbya hiya hiya hij hiya lɨɓa kwamanə nə’ə nja yai, hiya liɓana sɨkə ko darywo hiya kɨɗan ahin kɨɗan a mbi’in mɨ hɨbya hiya hɨjə’ə akɨrəgən achi hin hɨjə’ə mbi’inəa akɨrəgən hiya gwaladen hiya gwaladin achi mɨ mi lɨɓə hiya unan mindza’a ngiu hiyashi hɨjə’ə. <hesitation> kuda nə’ə kɨdani nggi nə’ə hɨdyani nə’ə lɨɓa kunu zaakeing kunəung-kulaung nə’ə lɨɓanii nəkan hiya hɨjə’ə adig ən nəkam hiya gwaladan ahim gwaladin hiya unan maa ahan mɨ kɨɗyan put hiya dɨvadɨ ahim ɗivadɨ hiya gə’ə kantuwam achi tii huɗə kantuwo maa hiya livadɨ ka hiya dɨkə’ə səngu a firija hiya ringgə gbə ɗkɨn achi di mwa zingga gbaɗaa maa, hari ɓari hɨkina gə’ə mwazɨngngan hɨkina ɗikan hɨkina dɨnggə-htkina dɨ nggə gə’əkin achi gbəɗgɨkɨn so akii mənnəkam hiya mba a hiya rə kunun zaakeu hiya gbədə ka haniyami hudi hiya dzi nggɨrə hiya gɓədə maa səɓon nətsu enaəə hiya hɨdadɨn hiya nggiradi achi sən shiye nə’ə tɨchi gi ngga a adigən hiya da kadɨ den hiya shi dɨkə’ə mbi’iu ngwa ɗɨwo hiya hɨgə’ə adigən hiya gə’ə ndaa di ta afongwa aɗigən ndaa kanan pareungwa digən hiya hiya tukwan hiya hɨja’a hɨcha hɨbya hɨcha hɨbya, hɨcha dəɨkə ngga hiyashi nggɨran, achi hum nggiran mɨ pii